Afaka mamorona andiam-bisiky visiky zany hoe na koa zany izy maromaro akeo dia afaka mangatody marobe izy, dia izy mangatondy iny dia foy io dia efa zanagny avy akeo an dia lasa fianakavianananjy an marobe, dia io ndraika zany an avy akeo an, afaka mifampitaiza reo an amin'ny fiveloman-jareo ohatra hoe mibata entana, na hoe mitatitra hanina ataonjareo an-davaka zany